No sveidsih um vähämbält neli riigikiilt, ma tiiä: s'aksa, prantsusõ, itaalia ja retoromaani. Ja egäl keelel um uma kultuur. Ja kokko um sis sääne mitmõrahvusõlinõ ja mitmõkeeleline maa.